انا نفضل نرجد بكرى على خاطر السهر مش كويس- مش كويس للصحة الا لو كان مثلا نسهر على خاطر عندي خدمة ولا حاجة زي هكى عادي لكن بشكل عام انا ما نحبش نسهر نحب نرقد بكري وننهض بكري على خاطر انت لما ترجد بكري فانت انت تحاول انك انت تحافظ على صحتك لانه السهر هو مش كويس يعني مضر للصحة على خاطر هيك نرقد بكري